Ngёnko bërëmb ngenjee ngëëcar pëëncili kaloŋ umpëmbër na uláa këcëko. Umpëmbëër undúcilibá pëëntan duundoon uyá. Ayándúudeedul ibeeţ ngëyët ţí úwinjí.